Hainao foana ny mampifaly anahy na rehefa malahelo aza aho. Tena sambatra mihitsy aho manana anao ho vady eto anilako eto. Tsy haiko angamba izay ataoko raha tsy teo ianao. Mety ory lalandava aho, malahelo foana. Kanefa eo ianao dia sambatra aho, tena mahatsiaro sambatra ka dia misaotra betsaka anao.